يتعذّر الاتصال بالإنترنت لديك. اشرح لي كيف ستقوم بإصلاح ذلك. أولاً، بتأكد من أنّ الراوتر موصول بالطاقة وما فيه أي مشكلة بالكابلات ثانياً، بجرب إعادة تشغيل الراوتر، لأن أحياناً يعالج المشكلة وأخيراً، إذا ما زبط، بتأكد من إعدادات الشبكة في جهازي أو بتواصل مع مزود الخدمة